<noise> Haa duniyaru ɗo to a yiɗi a annda <hesitation> ko a laarata ngoonga on na ko je siimtude sumtude? Se to a anndi fertiɗol goonga be sumtude. To a anndi heba a hefta ko a laarata ko goonga on ko na goonga ba.